Oimeko mbaemɨmba reta oikatu yae oyapo jape, joora ɨvɨgui rupi va, anguyareta, tapitireta, tatureta, oyapo japera oyeepɨ vaeravi, jare ojɨivaera